Gny fomba atako mba ho ampy toromaso, tsotra avao. Miroro aho la tsy miasa loha amy raha hafa, fa la firoroako iny avao gn'atako. Misy moa zany zaho mino <hesitation> dite, dite <hesitation> veromanitsy. Iny zao matetiky iny, mampiroro iny sady la renoky lafa miroro amy iny la mierotsy. Zay matetiky <hesitation> ty atako. Misy koa zaho mino labiera, labiera roe. Lafa laniko roe iny la miroro aho la any zay.